والله خليك مرتب يعني خذ هذي الجطعة وحطها على سطح مستوي بعدين أنا راح أخذ الأطراف شذي بأحطها بالتساوي بحيث ما يطلع تجاعيد أفرده بعدين أدخله لجوا والأطراف الثانية اللي من تحت هأطلعها لفوق وبعدين أطبقهم على بعض بحيث أنه يكون ما يأخذ مساحة بالدولاب.